تلے مشروم بناؤن کافی سوکھا ہے۔ اتے ایہ کھانے وچ ایک ریسپی تے سوادشٹ ویکلپ پیش کرتا ہے۔ ایہ تھا تلے مشروم بناؤن ودیہ طریقہ دتا گیا ہے۔ سمکری: دو سو گرام بٹن مشروم صاف کِتے ہوئے۔ اک کپ بیسن، اک ٹیبل سپون مکئی دا آٹا، اک چمچ لال مرچ پاؤڈر۔ ادھا چمچ ہلدی، چمچ دھنیا پاؤڈر، ادھا چمچ گرم مسالا، نمک سواد انوسار، پانی، بیٹر لئی، تَلن لئی تیل۔ مشروم دی تیاری: مشروم نوں صاف کرو۔ آٹے وڈّے ہون دیاں تے اتّ وچ کٹ لو۔ بیٹر تیار کرنا: اک بول وچ بیسن، مکئی دا آٹا، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، گرم مسالا تے نمک مِلاو۔ ہولی ہولی پانی شامل کرو اتے گاڑھا بیٹر بنا لو۔ مشروم نوں لپیٹو، مشروم نوں بیٹر وچ ڈبوؤ تاکے انہاں دی موٹی پرت لگے۔